Ikaviñoi ko se sekirei akaru yave jaeko ma aiparavota seyeipe sekirei aesa kiraira ipiau va tembiu va eh oyeapo va jare jegatu ra esa iru ko aikua katu yae ma no kirai, eh oime sekirei aja pe aja aikua ometa jau va erei ikaviñoi se aesa jokua tembiu piau aesa va jokope aja vaera akaru